أولا نختار المكان, مثلا, قبل الغروب أو بعد الشروق, إثنين, التكوين, إن احنا نقوم بتوجيه الأشخاص وينيكونون, ونوزع الأثاث, ثالثاً زاوية التصوير, ويجب إن احنا نختار زوايا مختلفة, ورابعاً التواصل, وخامساً الفوكس, وهيا إنا نتأكد من تركيز الكاميرا, وسادساً, التحكم في الخليفية.